الحق, إنا معنديش شريك حياة توا ما مجا, أما نتصور كل شي جا شريك حياة لو كان نحبه برشا ويمكن على الأغلب نحبه أكثر من روحي, لذا باش نولي ما نخمم تول, إن <hesitation> طبيعي نموت انا قبله, باش ما نعيشش الا تعب بعده معناها, والشقا خاطر بكل تأكيد كنحب عبد, بدنا نحبه كل كل كل كل جوارح قلبي.